"Aɗe nanndi e keewɗo dawi sanne sanne dee. Min kaa, dawi hono foti ngaɗɗaa ya? Dawol duu ana ɓeydana neɗɗo hakkille sanne. Nden non an sikke walaa, a neɗɗo peerɗo. A peeranɗo aduna." <hesitation> so walana ma baasi fu, aɗa waawi sifanaade kam.